Yo nŋa sokhono, na folo gna sokhono, folo kékha ni tiga gna sokhono gni farta nthiokhono mé ndi wara. Farta ké agama khobé a moto ya manga daga fita. Tiga kékén nkha gana sokho ay fo guébé sironinŋa ngama gaga, gnimé na soro, na débéri tigue gnagnanté, wali na débéri tigue dioura, ngui léfa gagana lay gagana, a foun akhayéŋa guémi khobé lay féssini ana kawa agana kawa na korssi nga gnani nkhadiou bé na gnanŋi nkhadiou lay sorono nga yigana, lay gagana a wouthié lay dalana ante bono dinanti farta ké sokhondé, angana farta nthiokho alanta gagana angam guémi khobé sou amotowa agana moti anadaga fité an tampiyé na bono khafou. Yo ké gnani. Khakho nkha ŋa sokhono, ni diakhtanŋé gna sokhono, diakhtanŋé ké, nguéri nokhou nkobi ngari goli fina, golindé mpalé na kobi, ngana kobi ngana dougouta ni diakhtanŋ mpounthiou nŋwoutou na tifi, ngana tifi, agana bogou na wara gana euuhh tampilé bito kita na ri wouré kara kara na sokho na soké mbaga wouré ŋa ana diowo khorono, anda khoro, apré <hesitation> ana saré, agana saré, tassou na fata nguérr fata dima sou, akhayé ŋa khobéné, a kawa anda agama kharr khobé, lay mourssini khadi na féssi ana kawa, anda kawa, akawanté ké khadi, lay golo dioura, lay gnana diakhtagnimé ay fossironinŋe siri, khakhdou nthiokhéyéŋa fossironina folodou nthiokhéyéŋa fossironina.